<hesitation> my best advise that ley give me I take I i listen to that person tell me say pay attention to school go to school I sit down to myself I think and say yeah <hesitation> school business a good ho so all ley things neh I use to do I put ley aside I started paying attention to my school business so I looka it to be good advise <noise> la ley was giving me so I will stand by a and then I put time to a so it’s a good advise to me.